अरब अउ मध्य सागरीय के मिश्रण से बनथे मोरक्को के खाना। एमन के विशेषता होथे हरा मिर्च, जीरा, धनिया। अदरक अउ लौंग एमन धीरे धीरे आंच म चीज़े पकाथे। जेमन म मटन, चिकन, गौ मांस, सब्जी, फल अउ। दाल लेके बनाये जाथे।